mi nannga suudu e otel naa sai to mi yeehi nder otel be, taa wayaawal an, mi naatata nder shafiji intanet maɓɓe mi biyo ceede.